Kafe no tiako kokoa fa <hesitation> dite no sotroiko matetika. Ny kafe no tiako kokoa satria tsara kokoa ny fofony an. Rehefa ampiarahana amin’ny ronono izy tena matsiro be.